Mombanà telefaonina, telefaonina ndraika any amin'ny faritra misy anay akagny dia efa manana anarana si hoe kely mahavonjy, telefaonina dia na dia olona an-dafy aza fa sy vitany hoe a Madagasikara aketo foagna dia ndraika ansovanao aminanzy dia regninao aby se raha zakain'olona sady tafampity hafatranao raha ohatra ka misy fepetra hoe misy ti- crédit agnatiny akao.